في أحد الأيام ضاعت عائلة من الطيور في أسناء موسم الهجرة ولكن وقعت في قرية ريفية وبها مزارع يرعل حيوناته وعندما اكتشف تلك الطيور بدأ برعايتها والاحتمام بها